Allor, <hesitation> recentement aggio visitat Firenze che t'aggia dicere 'a verità l'aggio adorata, totalment. <hesitation> C' jett tant'anni fa ca er nu poc chiù piccolin e nun era che nun m' piacett, però non lo so, ad oggi forse cu chiù maturità, cu uocchj divers, nun 'o sacc, ma io m'aggia innammorato proprj. I luoghi <hesitation> ceh sicuramente 'a, partiamo cu 'a part chiù bella, il Duomo, poi amma passà 'a Galleria degli Uffizi che song 'na cosa spettacolar, p' nun parlà del ponte vecchio 'a ser ca tutt chelli luci, chell'atmosfera che si crea, è stata 'na cosa no? Spazial, proprio spazial, secondo il mio punto di vista. <hesitation> Poj, 'a cosa che m'è piaciuta però sicurament 'e chiù è stato 'o Piazzal 'e Michelangelo. Sgliettm là ngopp, orario 'e tramonto Andrè, al tramonto è stata 'na cos fantastica, non, t'aggia dicere 'a verità Nun c' veg, nun veg manco l'ora di ritornarci pecchè è stata proprio 'na sensazione spaziale. T'putess parlà 'e n'ata part che c'aggio stato proprj recentement, è stato Barcellona. <hesitation> Ca pur è stat proprj 'na città che m'ha colpito proprio dint 'o core. Sicuramente <hesitation> la no? La cosa che mi ha colpito di più è la Sagrada Familia, o Parc Guell, che p' c'arrivà <laughs> è stata proprj dura, però quann arriv là ngopp e vir chillu panoram, Barcellona tutta sott è stata proprj 'na cosa spazial. N'atu post ca m'è piaciut 'e Barcellona, sicuramente è stata la Rambla. Nuje teniemm proprj no, l'alberghetto là sopra, ca tu scenniv e stiv dint 'a sta via, bella chien 'e gent, chien 'e vita, c' truvammero 'o mercato ca tu jev là, assaggiav tutt 'e cose, 'o prosciutto. Tutto sti cos particolari, nel senso spettacol proprj spettacolar.